Estetokopioko eh yaiporu ipuere vaera yaendu kiraiko yande yande corazon omii oi yande riepeva ipuere vaera yande yaikua kiraiko ñai yande retepeva jaera kua osirive jare yaiporu ipuere vaera yaikua kiraiko oesauka yandeva